I fomba fifandraisagn'ny samy trondro koa, raha ame trondro mitombo- mitovy karaza izy ohatry ataosika hoe samy karpa izy na samy tilapia da mora mifandray avao indreo, fa raha ohatry hoe trondro hafa ohatra ataosika hoe <hesitation> requin hoe zagny na ansansa, raha samy requin izy raha ansansa izy ame trondro kidikidy zashy izy mety sarosarotra avao e fomba fifandraisandreo fa raha samy mitovy karaza izy da mora mifandraisa avao.